Tra mats markato tra poata te lami manasa te kana tra poata romana. Alue tara mareim a markato turu hiaka e la talama mi tuku ie han tarara balete tara marei ga mamana mats ka teron kato bbumu tuburare manasa e molo tabusa talana. lia tra taratara tar tra poata te lama turu tuburara nati hihatuts has wemen te hatatei we men tarara tra poata te lama. markato tra hitul. mar kato tra katkato kannou. markato ti hihe meia ke iahana han i hats meien a ha. I romana lo tara marem. mamanaka ti hatsimu tuburare manasa e kapa talana. e tania talana tra markato tra han. iahana han. tuburare hagoagono korueiema. tania ni han bate la ni latu,. tasi lasi bate lanami han bate lani latu. Tuburare hagoagono korumeiema ne hatsitsi korueiema temar tatala mena mia han. ti hasul mena mia ha ti hasul menamia han bate lani latu. I hagoagono memeien a pasin tara masul. a masul e ka te hagoagono me hatsitsi memeia mamanaka. i manasa has a lu tareia u tuburara e ti mar kala menien a kannou. i kalala. ma mar kalala weyi te mar kalala weier ara tra ppoati romana. Ti hihe meien a tokui. Te hhihong nename ke li ats tokui. nori hoboti la na kuier ats tokui tre keni. Hakape rumen u tainu lan a hihe silerou ena kate rumats tokui tre si len te hatei lala. I romana are ma tarera mats marken keni ego kato bata taranaha katun e pita silena e tareiena nonei atsi raku te lueier nonei tra ka tala ti halanumu hiaka. lana tra mark kato tra pien. a pien i manasa e hengo haniga korueiema u hihatuts, tra tamanen ne tsinanen. E hengo haniga koru tala me meien tare naha e moa noa ta mamana ta ka tego rutsema pien na togo sagohemen bbate pilemenen bate palise namu hakhakats te ka mena pien tra poati romana. Tuburare manasa i ma kamemeia mamanna marken ka te ttare mulu i romana te tarena pien batema ka hamana has neiie tru hatatei. ma suatei a ka te nguerira pits. e la pukpuku. Poata ti bes yen i no lana hala. Ni ma mar hasogo weyi temar hasogo werara. tra poati romana U hasogo taren u matsomi i poss tuni u labalaba. a sus te hamosera ra tra poati manasa be ma hamoseyi. Hitots na pien na kukubei na pien i la tru hatatei e la talasi. Tra tahol na tson i ma aatei silei a mar kato turu hia gegei. te tara memilu a pien tson e tarena pien tahol bate sei na. e moa. tara markato ni iahana han. i romana. lue tareiema. tara markato tra han. man katun te tara here remilu te solon taholir. te solon tsonir. nori te tatein tara bala remowalu tara markato te katkato kannou waier te matena katun. a lo tarem kukubei na katun a lapesina. a katun a lu manapine. gabe lo ruto lasemoa tson pan na tobuana te butu nowa non tra man marken poata. Habus batalen. poata te katue moalu hakats hamanasa. lue ma tara lele mowi ta tson pan pepesa na ta tobuana pepesa tena la nou non tra man marken poata. Man kinalala ti katui maanasa u kinalala li taria a tahol na tson i kato meia man keni i hengiu u ranga Bate katoweiera ha. so. te lama. lu tara hamanasi eni tra poati romana te taramulu. le kamegats tuats uncle tar. ats kats kukui. banoko koruna. te hihe wwene tra mats hahinar. mats hatsinana pouts tar te hihots ruma tra poate ni,. Pasin te kui meria kannou na ha luma napin taara balalel e mien. bara. raa te harharangatasi nera ha. ba man keni te butuna. tuhanana. E tuhana nuahas mena are mua has a niatei te lanama tra poate ni. Ni atei ni romana e ma wanken mena niatei ti ka miu tuuburare manasa. a kati tara haniga bala korumi tra saitt tra kannou. manasu tuburara. ema luei ta siki. mamana ken sika omi te tuhana ni romana ema tuhana meia turu tuburara. tara ha. i nou pinpina mamanaken kannou te habutuma tsunono. i pakokeien. Ni hehengoo taren e niga. Ni hehengo taren e niga meie ha. e moata haa tigi tareien na tigi sagoheien te butu nama tra poati romana. Mamana ken kate butu nama tra poati romana e katoma bate palis korue nama mamana mats mar kato ti ke mo tuburarei manasa. So tra sait tra hitul. Tra hitul a hitots na kukubei tara poati romana. E tara lasera katunili e ngil sokueren. kuba i manasa. e moa. u tuburare ron mar katowieni. te tara lilena pien tson i li. e lana. butuna turu hatsinana. butuna turu hatamana batena hatei nena. alie kato begia pien e ni a pien tar. lue ha pos kapim. lue hapos kap hakapamula. lue na hakoram. lue hakora hakapamemula. lue na popolasam ba pien tahol tena tuan pio tala nari mona tson ba lu tena ka talam. te hitul talam. Kabi romana e moa. tara has mena. ba galapien te katala mera tutuho. tutuhe rokoto talana turu talinga hamos pots haseienu mata balutema tara marei hase miu mata taraha ke hopu taleier bate hamos talana. balute laglagin maretalem esi. hatutuhu tala mena e ranga gono pon menats haluma tanen. a singoto tun pon mo lue ha. pika poni ba hitul tena tuhana moton tua pon no murimuri. Pasin tra kannou te nowera ra. tuburare nou ma kannou ti nowe men. pasin tra han. mar kato tra han. Moata marken ka tego tuhana me taren. na pasin tra han ti mar ka wiu tuburare manasa i ateisili tema tapa meien a han. Esi teron kata marken keni. esi tana mam nanou a ha tra tutua hun haposa iahana han. ti mar ka wamu tuburare manasa tina huatawi mats palppata i la bate mam neiera to huata. pien tson hakapa te lala e kutela. huata te lanama mi haa tubu hakapan tueri tra han. bate molamolar. Kabi romana lo taram katun e katenama huata. mats tsomi e gumur. panga tunur te kato mena tabi a ha tara ha e ngil taler a moni. tuburare manasae moa la ta las meiema ka bate molar. wanken tru sono tti hamuna ia. hamune lanami han. tuku na pio hakapa lile me tena pio lilen bate mola kakatar. halere si te ngil te lanama. U koburo e lawi tra mamana marken tsuhana tun. alua tua. tua sono. lu te lue mula tu koburo sono. luna hamate kopis nua haseemou a tua koburo soneni. I romana lo taremen ma tuhana ha wanken nua has wenei teron markato wemu tuburare manasa. tra sait te mar kaweri iahana han. lue atei sileme si. e hahina mulu. ne si e tolamulu. e si e tsinamulu. esi e hanango mulu ne si e tubu mulu a kapan te kamema Nee si te lama te tuhanama tra puata te lama. Alue ate sil haniga koru remen kapa poata te lame ni ti tuhana hamanasa weiema mamana ka. I romana. nuana hahina mulu. e nuane tolamulu hamatsku ne tsina mulu hamatsku alue ma napin tara mare hereno moien e tsinamulu tsie hahina mulu tara ha alue ngil taleyem atsi moni bum na lu na tara mare nuahas namuein e kato bene lu atsi naha ba lu te na tuan tara mare mue tsina mulu tsie tama mulu tsie sahom mulu. Pasin turu tara tara mare iahanahan tir mar kato wumu lu tuburara ema ka len ne. Pasin hihano ti mar kato wemu tubu ra re manasa e tabusa. pasin te hehengo mei u ranga. ni hehengo tru katun ni mana emakalene na culture tara ra re ka neiera mamane mar kato. Na tena piou meia tahol e kameiena mar kato na tena hamatsku melile ra a hebi. tena hapolasa kopis werira e ka has mena mar kato markato e kato nuahasinu tubu rare manasa. Alia na hitaguhu nua has na gou tra man poati romana. none tala man palis te butuni romana. Pasin te hengo meriu masaka e taiana. A pien i romana e simuku tetene na. kora tetene na e hage tetene na e pika tetene nua hasina ne hitul tetene na bate ma butu nua neia tra puata a niga. I manasa a hitul i tara meia tra mar kato tra tahol nena mar kata tson. Tra hitul has. a hitul e kato no has neia a tson na tahol ima hia ate sileia nori markato wieni kaba tson ena asingota tun na nou a tahol. A tahol i pieoneia tere tsinana tson na tamana tson ba tahol tena kana. Ga luma tara lenemi a man markate ni i romana. Markato na turu han has hena lugo tara i romana han e besina. u tuburare manasa a han e maron besi tara he ron kalalei a han. I kalalei a latu. i kalalei a tasi ne kalalei a han. Ne i iahanahan nori hahuhu talasi. hats koru talasi a mamana ha. Eni tasi e kameia man ka ti hatsiyi. e han e kameia man makum teron hatsitsiyi. Markato ti galawiu barebani tasi. len tiron ketsia atun ka mia mamana marken iena ti ron kets tuniyi. U katun teron ketsia man iena reka i hala hasina mats markato tigi kukuti eg;a lue la mou tra makum eni. makum tekaso e tambu kabu taleiena ha a katun e mas hatsena nona makum. Ba lu tema antuein lu pupue miaman makum. Antuna te mi kato hanap e moa lu a naha ba lu te lu potsem nona ha tra man ha poata teni. Kata ha smat bale golia turu rarere manasa. Tuburare manasa maron kamene ta mamana ta marken ka. So. tsomi tuburara manasa has solon smatima muatu mamanu ken bilas na ha te kamerire romana. E manana i manasa e ma toena ha popo neyi te toiena wamulu tara poati romana. koba turu taratara hapan koru. alu go tara marei haniga baleien. I romana a mamanaka e tuhana nama. e ma tuhana meya tara poata te kamo tuburare manasa. e tuhana has na tara man poata te kerereni bara tema atesileri ara pouts nuahas te pioneiera niomi tarara tara poati romana. A ka kapan koru a pienn tahol na pien tson. a ni hehengo tarara lasi bara te kute haniga pouts korueruma romana. Romana u pu mou tu kameu tuburare manasa. tuburare manasa niga meya pasin a markato ti respect meya taina ka. u tara marei te ranga negulia. u tara marei puku has tsiom. nonei puku balute nigam. Tema ka memilu a. tarama tara sahaka te takatona galue moa has mo ta niganiga. i romana a pien e pan mena niatei a niga. na ni atei a omi. lu talenen tara mamanaka tte lanama. Niatei ni romana pan bala neiena ni atei ni manasa. A ra te sagoherra mamana ka tsimus te butuna. gaba mamana ka te sagoherareni e go hala tala ra i ra a tara marei talara mamana ke ni bara te atei sil hamanaseier i me tena lu gowa lia. balte tatala go balia tena tuku gowa tara man makum togo na tuku ia lia. Alie gomas kqantoa mei u hakats te pentoa nena lie mas tarasil nitoa nega ka niga na ka omi. Bongbong. poata te takei gulalia a pasin turu singo. a pasin turu lotu. Pasin turu singo. tubu mulami hagoagono korueien i manasa. Hatsunone kantoa gono mere no ra turu mamanu lan. Poati romana pasin lararei na tru lotu e molo la halina susul koruna tuburare ka susuku koruma turu ni ngilngil tara tsunono. Tuburare ha goagono hasi u mamanu lan. I romana lue tara hohots hasema. a pien i romana gono meya tamanen. tara naha te masaka gulalia. pien e pika tetenena ne hitul tetene na pien e simuku tetenena piien e spak tetenena. ha tamana no hatsinana tara pien e ma antunan totobu kopis meya pien bate las kopis nena pien tara man ni heheng. tiye tuburare manasa. Hatamana no hatsinana tara poati romana. ara hamanasa tala te mas tara silera i me tegi mar tarasil meyi ra mamana ke ni. E solon ha baku kamits menowa ha. a pien e pan talanama. e tasogo nowa tara mamanaka te pio neiena ni atei ni romana. Te la hapan koru na ni atei ni romana. A pana tokui tararo hatamana na hatsinana harokoto mei a nitatalani romana na ni tatala turu tuburara balte lu takono gono memeien timar tuhana wimara turu lotu. u lotu e mar butu wime. topisa keni tena takono pouts nowen balte na tara pouts nua lasemo te na tuhana kopis nowa has nama. ena las kopis enama ta bubum mar kato ti mar tatawu tuburara tra poata te. te la. te la. te antue temi tuku rara tara poateni hamanasa balute tarem. Balutena tara talemowa pien e gamon kilia nama pasin tra hitul tetene. na tabusanou. pasin trapika kokobu ena tabusa nou. pasin te kopwena pien ena tabusa nou. ni hehengo tara katun. ena palis nou. balutena tara talemou. Pasin te taramare memilu esi ne si. Gu hatsina. hatamana. no hanango mulu ena ka no balute tuan lu hanige mo nigumgum te lana tara poateni.